Ny fananan'olo fahareta zany amin'ny fanatratrara ny tanjony da tena zava-dehibe satria igny no mahatonga azy hanohy sady haharitsy na dia eo ary ny sedra maro sy ny fasahirana hahatongavany amin'ny tanjona ho tratrariny iny